बिश्वमा त बहुत देश बणै । एसिमा फेरी बहुत बणिय, युरोपमा, साउथ अमेरिका मा, साउथ अफृकामा । जसने कि एसिमा कहो भारत, चिन, नेपाल्, <noise> जपान <hesitation> हसे <hesitation> पाकिस्तान भेलिय हसे श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, पाकिस्तान । हसे मालदिप्स हसे <hesitation> थाइल्यान्ड्, म्यानमार्, मङोलिया, मलेसिय । हसे भिएतनाम । <hesitation> दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया । <noise> अ कतार, हसे ओकर साथमा अ साउदी अरेबिय, हसे सङयुथ अरब इमिरेटस्, कुवैत्, बहराइन । हसे उजबेकिस्तन्, तुर्किस्तान, तुर्केमिनिस्तान्, कजखस्तान ताजाकिस्तन । हसे युरोप ओरि गेले जौ अ उहे फ्रान्स, डेनमार्क्, जर्मनि, स्विजरल्यान्ड्, हसे स्लोभकिया, स्लोमानिया, <noise> रोमानिया, अ पोर्चुगल हसे पोल्यन्ड भेलिय <noise> स्पेन्, अ स्पेन क साथ मा इङल्यान्ड हसे उतर आइर्ल्यन्द ह इतुरे ।